To mi ye emue ḃo, emu ndye wo dna pyi de mi yna, ḃe snu mi ye emu na gbmari emue wo gnuba, emue miga gbmi efa dewoyi wo ga wna eyna fa nyi dozhi gi mi, emue wo gi mi kpeda ya, e a wyigbe biri biri ḃa ga dozhi, do do a wygbe luguyi dodo zado ga zhi wo ḃe snu mi ḃo yna wnu, mi ya emue se emue aye yna mari gi mi, mikpa pyire dewo, muhni sa mi ga ye wo ge yna wo ye mi yi, mi ga wo yi tsutus tsu tsu, wo gab u tsi zhi roo myi tsintsi vigbma vigbma, dodo mi ga gbmi ezna ga zhi wo ga zhi wo ba myi tsintsi ku mi wo snu gbmada ḃo de mi. wori snu mi ye ḃa ḃo gidigba bena wo ye mi, mi dye du mi ga ye wo. Tugnilo emue yi yna mari yi mi, tugni lo wori nu snu gna mi ye emue gidigba, bena emue ḃo snusnu wu juju de zangoti ḃe kpe fi pyi de yi. Dodo he ga tna bwa dna he mue kyee. Bo do gag a zhi miji wo la tnutnu wo zhi he ga ke wo de duya, dodo wo ga zhi wo ḃa mi wodye kuhe ve. v eve v eve ke wo snu gbma da ḃo kuhe, snu gbmada ḃo ku he ke wo de gbmi ya peru, hedye wye kpe kazanyi ḃa do yi ḃo, ḃo do zhi, tugni lo ynakpe ndye mi ye wo be yna wo hna emue.